Rangik ko chang ochei, mi rangik ne nyungunyan, mi rangchiat ne pirir, mi rangchiat ne nyalil, mi rangchiat ne leel, mi rangchiat ne pisali, mi rangchiat ne nemarmar, mi rangchia ne tui.